Eyangha egbe sah anong amah si nyangha ogbe kah nyangha nku kam neh eyangha danni hey ogba ba bi beh mah keh hoh fonh meh ozohewoh ominanwa obeneh bi koh adahum oh ominanwa onoh beneh bi mahndo obi ẹẹ cacum boh oboreboha koden kozimeh ozoh wari ha efu gba mahudo ezinihe ozoh wari hey efwgba ominanwa ting ozoh toh he efu gba a ẹ owemeh mah m'abem kam daho dah akah zina m akah wari afu gba ayor bangay a beh bi beh zam weht beh nweht kah kpo obi beh zam weht mah zah reying bong obi nchin ghe nza yerinweht mbima bi shit nhen ho ha ihoha gba gba kayan mahn emanah ha mbebem ha ogbe sa mo ah moh sa abahdah mohamayo amah hay akpio kah moh, kedume he yongher beh itbeh kah sa anongheya maker ‘beh seh anonheya makah ayo banga ahay ekpo koh jahojai beh zoha nkpa si khi jai beh zam zam beh zoha okpo foh koh jai beh forahovoh dey meh ọnong he makah odambeh ohari bi odadami khe ho dey ogbohoro kah kpen samane moh ruhi ma itta keh amaduo oyuhiman obem biten odohi mahn eh obembi tey moho soh dadami, moh so odadami meh kwidah ray kah onongheya si abadah anongheya awoh kibohum abeh si nyangha onongheya awoh koh beh kah var jim tuh beh si nyangha ayo areh anongheya ali si nkamah ayo kah kpara abarofbok ddik achinaha ayo kpa zina trassers kah beh abeh hay ah china ha beh kiwa beh beh zina beh zima amborg aloh dey meh anong amakah mand ka anong asima amakan. Obadaa ebi edak, eyan nna eba edak kam-be maya obak-bak wo be ma, asi ma annon a ma aka, ayok banni ama kari mẹ ato ka asi, ki eba si ki wira ẹka-ma domẹ ota mo mak-aka odam man-a eyan-nna ka dam-ka dam chu onnon eyar akpo onnon aden okpo opiri, ayok dami afa atsim ekwa che-che obaak ose, eyan-nna, annon a ma-akka oyok ofa ot osim tot sẹ osi eyan-nna macha atta ku na manya komọ ọsi, ottokh akpo so ki aduma ka moh oha otzuk ekpu gidaden otizima, atzuk ekpo oforu yinna ommo baus ka moh bi annon keya amona makka ma bẹ ato bi da be amma makka ka eyan nna cho mo si, odam onnon keya odam ka owuri be kpannakpa sa piri tọ odani onnon tọo odam-o ididka ka banna ida annon kpo akpo onnong oko kwa tọ osi, okko kwa odam to odam-o mundo ki danna kam immi baak mu to dam-o mbi todam-mand ki ba kpannan kpa sa abi arang achina todom-o oda odam-adam aki o boro ka oya dink ahama, kam inna kwa onnon kpa omo o baak asim odina m baak empẹnpẹh nna bong ma bo todam-o a makka makka odami dik arami otboku fi hahi ka asim ka ettem ahowa ki ibeh sa onnon odam-e odum oham bi a makka aham bi ettem edam-o aranng piri ndaka arim odik bọ kọ akohohm arami odik sisi odạko arami odik duku sa ayi wa os ettem apiy ko da awo kidaa sa ekka ma ko ida abendi apiri kẹ idu sa ekkama ada kọ emma kka ma. Mẹ wo ka anna bendi monnsiyan asiyan mọ obgu womam makka daak-g onnon rano-orrannang fo odam-o odam ivo oyok obiro ora ko omakka ida akup onnon omakka kuda bi ku aban-nna ora ottokh fo odaak ke okka-ma oma ettem edam-e ayio mẹ ku ma ayio mada owọ me oyadin kemando wo makka obgh kpannakpa a ganni ezi ezi cha ganni ezisiga ibinokpadyi onnon ko no oggani erizizah odaakake kada kodaak-kẹ, onnon komo ezizigg oggani ko no duak ke koda mando ka own kwaam oyabink wa ara onnon komo odambẹ ara annon ke keh komo odam ke odawi aji ma oyadikna but ayok dani ka bi ayok asi bik ke sisika ko pa ke me ko pa omakka kojiwa kam mben bi to odam ma-a.